Haala e hoore mum, ɓe njangol ko tawii ɗum waawi ngaɗa fi, woni fiya ɓe e kala kaɓe e ɓe njangol. Njiɗo fiye njangol fiye waɗi ruɗɗi e haɓre dakkunde ngoondu, kadi njifti ngal.